میموری چِھ سانہٕ عقائد، طرز عمل تہٕ احساس پانس متٲثر کٔرتھ سانہٕ شناختچ تشکیل دینس منٛز مرکزی کردار ادا کران۔